إذا رجعت إسبوع لورا، بستغل الفرصة علشان أعدل أشياء بسيطة كنت أتمناها تكون أفضل، مثلا لو نسيت أقول شي مهم، شخص برجع وأقول له أو لو صار موقف ما كنت بتجهز له بحاول أغير طريقتي، وأقرب بشكل أفضل، وأذا كنت عارف عن مشكلة بسيطة صارت مثل تأثير أو بقت جهد نفسي عشان أتفاداها، وأكيد بحاول أستمتع بلحظات كانت حلوة.